लाकडी आनी धातूचे नटक्रॅकर जे अस्तात तेह सुकणी, जनावरां आनी माणसाच्या गड्ड्यांच्या आकारांत एक हजार पास्चे वर्सांच्या सुमारांक डिसांक लागलेले। ह्या आकृतिच्या तोंडार नट घालुन लिव्हर्स नल्या स्क्रूचो वापर <hesitation> करुन तेह कवच मोडीत आसले।